Mu bɔa niiɛ, mu beya jiiɛ kuma. Mu bɛ ŋ bɔɛnu. Mu bɛ naani lɛndɛ ɔ. Mu taa lɛndɛ a jiiɛ kuma wa. Mu taa-mu taa lɛndɛ kɛmu anui kambá fue ma lɛndɛ a. Bɛma mu- mu bɛ sɔkɛ na, mu be nyiiɛ fa na. Amu lɛndɛ tiimo lɔ mui ta lɛndɛ a láa. Mu taa lɛndɛ bi a láa. Mu miiɛa nu. Mu ta. Mua te-te soou ɔɔ soŋlɔndɔ ma nu. Te soou-soŋ fɛla, mua ma wakɛ dukɔ. Mu taa-amu mui táawa kɛ jiifɛ. Mui táawa kɛ lɛŋdɛ mande a jiifɛ. Lɛŋdɛ bi bɛ suuɔ káanma, anu bɛ kambáfue mana ma. Ai ta mua ta taaiɛ kea. Amu mu beya lɔ jiiɛ kuma lɛndɛ-lɛndɛ bi ya. Lɛndɛ mu, mu taa, mu beya jiiɛ kuma lɛndɛ-lɛndɛ bi ya. Mu na lɛndɛ bi ya niiɛ. Mu na lɛndɛ bi ya. Mua lɛndɛ bi sɛ. Ɛ. A toa a ɔ, kao mu faa, ŋ bɔa nyiiɛ ŋ táa-ŋ táa bomoja, kɛnyɛ ma a bɛ jɔngɔba kɔiyɛ la. Ŋ taa nu. Ŋna wiki lɔndɔ a tɔ ma nu. Ŋ fia lɛndɛɔ. Lɛndɛ wa jii tiiɛ a taa ŋda. Mɔ wa-mɔ wa lɛndɛ wii a taa nda. Ŋ taa nu, wiki lɔndɔ te fɛa ma nu. Ŋ ta jaa nyia na. Na jaa sɔɔ. Mua jaa sɔɔ, amu na lɛndɛ-na lɛndɛ pintii. Ŋ bɛ nuu. Ŋ táa mɔmu tiina, mɔɛ yɛ ŋ to wa kɛ a maketiɛɔ. A maketi mu a ya ma. Mɛ maketiɛ-mɛ maketiɛ ma wa kɛ. Amu te gbi ai lɔnfeŋ ma wa kɛ mɛ a lɔn. Ŋ taa na ko mande mande nu fɛ. Bɛma ya siie kaŋ lɔndɔ, i be ko sɔ. Ya tae kaŋ, i ko sɔ wakɛ.